<hesitation> Ny ra <hesitation> meva ra ôhatra oe amin'ny tany desert be agny izy de matetiky, hômagna rano be zai izy, hômagna rano <hesitation> hômagna rano izy de izy ave izy tonga ami tany desert igny de amin'ny- amy tany mahamay be igny I rano igny amizao igny amizay <hesitation> lasa mampangatsiatsiaky aigninazy karazana oe misy <hesitation> reservoir madinidiniky zegny aminazy ka mitazogno le rano mangatsiaka.